Mwerefu kwa mtwu ukaa <hesitation> mfu mtuwenu kwa shanuwai kama atakava ni kama atembela au kama ni hurajuma shandu funi kunde